Karazana raha magnnitra ndraika: misy kanelina, misy zirofo, misy <hesitation> quatre episy, akeo tongolo ravina, kotomila, persil a, selery, akeo koa raha magnitra maro isan-karazany.